अ उपरन त हमार फेरी बहुत उपरन हमरा प्रयोग कर्साहु । जसने कि हमार पेचकस भेलइ, हथउणी भेलिय, पिलास भेलिय, हसुवा, अ ख्वाणा भेलिय । हसे हमार ओकर साथमा ठेहवा कहुन ठ्याहावाअ भेलिय । हसे हमार कथसाइ इअ अ <hesitation> कथसाइ दबिया भेलिय ।